इटली की जु संस्कृति ची उ कला, भोजन अर फैशन भोत ज़्यादा समृद्ध ची अर इतालियन खाणो जन पिज़्ज़ा अर पास्ता पूरी दुनिया मा भोत फेमस छिन अर पूरी दुनिया मा खाया जांदा अर यखा लवकु ते त्यौहार भी भोत पसंद वोन्दा अर उ वेगु भोत आनंद ल्योन्दा।